<hesitation> ලංකාවේ අපි ඇත්තටම මේ පිටි වර්ග එදිනෙදා <hesitation> කෑමට ගොඩාක්ම පාවිච්චි කරනවා කියලයි මම හිතන්නේ. මොකද පාන් පිටි වගේ ගත්තොත් <hesitation> අපි රොටි හදන්ඩ <hesitation> එහෙම පාවිච්චි කරනවා. ඔය පෑන් කේක් ඒ වගේ ඒවටත්. ඊළඟට ඉඳිආප්ප පිටි පාවිච්චි කරනවා ඉඳිආප්ප හදන්න. ඊළඟට මේ ඔය <hesitation> ආටා පිටි වගේත් තියනවා නේ. ආටා පිටි. ඒ වලිනුත් රොටි <hesitation> තෝසේ ඒ වගේ හදන්න පාවිච්චි කරනවා. ඊට පස්සේ <> කුරක්කන් පිටි <hesitation> කුරක්කන් පිටි ඇත්තටම කුරක්කන් කැඳ හදන්ඩ පාවිච්චි කරනවා. එහෙම නැත්තන් කුරක්කන් රොටි පොල් දාලා එහෙම ඒවා හදන්ඩ පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් එහෙම <hesitation> පිටි වර්ග ගොඩාක් තියනවා. <hesitation> බහුලවම අපි පාවිච්චි කරන්නේ ඇත්තට පාන් පිටි තමයි. මොකද ඒකෙන් මේ <hesitation> ගොඩක් ඔය <hesitation> සාමාන්‍ය රොටි වගේම ඔය ලංකාවේ ප්‍රසිද්ධ එළවලු රොටි, බිත්තර රොටි එහෙම කියලා හදනවා. ඉතින් ඒවටත් ගොඩක් පාන් පිටි පාවිච්චි වෙනවා.